Olku-ui vihadsõq! Lepkeq ärq! Egaq taa sääne suurõ süämega olõminõ kinkalõgi hääd ei tiiq. Jääs viil süä haigõs vai jäät närvihaigõs. Et rahunõgõq maaha, söögeq saia ja söögeq lihha ja jätkeq jonn ja jätke viha!